Noy un watta kalban ɓikkol lekkol. Ta heɓi mangoroje maa e abarbaaji, sai tefa kankanaare, e kwakwa, daga ɗon sai naama na ɗun ɗiggi sai ɓeyda sugari e kosam nden ngata e nder kofiyel sai yaruuki.